<hesitation> O, young adults tia. O, kei maani hi young adults luang tsuka nimeta. Kanta na university kalti <hesitation> inge a compulsary em. Compulsary tiong lawa masi a traa kati em kati tion. O, kei tion traa hi kati paa maia hi, entunan outlook thar, perspective thar hin min peveni tsio. University mi tiong tiong hi ankal thei vek lawda atentu <hesitation> ngi financial condition ten azir lawa, atentu azir le emem tau mi tia. Kei maa di ka tion university tsukal kei tion la traa, ngi kan career, kan ngay tua dan, kan career, <hesitation> kan career pat ni na ayin zomban hi pe tion kalang ngi ngai ta. Tion mi ni lawa entunan thei ngisei ang kan, <hesitation> thei se tion mi tiong tsung hi college tsuka se ka traa kati atentu <education> hi apui mawta, kan thinking process develop na na puya university dey. Tion university life dey enjoy na dey, tion outlook thar min pek maa hinga traang kai kati.